A, nicon ixquito, nicon amo como quiera tictlamacas in moporinoh, moporinoh moquiteya nomocompoltahtzin umm, inon mocompoaleh inon timacas plutoh mero iporinoh viech, viespes inon de por sì, de por sì de purinoh, porque ompa quivicas nacatl pechuga, noso tlo inon, inon tlo pillonacatl, noso vexolotl nochipe ipechuga, m, tlo vexolotl iquiescuahyoh, tlo pionacatl nipiechoh tepillotuh, amo, amo cualos ocsente inon cosa, inon non nomeroua noquemeh nopurino, pero non de por sì especial quipialoti, quipialo nochi, nochi quemeh nocomualeh, nochti ichpuchuan, ti- tilpuchuan, nochi inon, ya inon mocupurua plutohtih especialmente monamaca de por sì. De por sì oncan plusah, inon, inon plutuhti. Oh, yah catli ihquin techtlalviah non plutuhtia hasta casvielanti mocoporua, nochi, nochi casviielahti nicon amo ocse mocopurua plutoh, nochi casvielahtih, ik tecunis atuli, ik tectlacos, nochi casvielahtih, nochi cavielahtih. m, amo mocuparos nixoloh, nican amo cah xoloh, nican, oncan xoloh pero amo, amo para in noch- noche casvielahtih, inon para fiestas vehveyi, vehveyi esqueyeh.